الولايات المتحدة تتنوع في الثقافة مسل الولايات المتحدة تعتبر ارض الفرص، حيث تعيش فيها مجموعات عراقية وسقافية متنوعة، تشمل الامريكيين الاصليين واللاتينيين اللغة الانجليزية، هي اللغة الرئيسية، ولكن هناك العديد من اللغات الاخرى المستخدمة في المجتمعات المختلفة مسل الازبانية والصينية. <hesitation> الفنون والموسيقى الولايات المتحدة هي مهد العديد من الانماط الموسيقى، ويوجد فيها ادب والرياضة والتقاليد والعادات ويوجد فيها طبخ من جميع انواع الطبخ والقيم والمعتقدات.